طبعا من وجهة نظري لازم الإنسان يمشي يوميا أقل شي من نص ساعة إلى ساعة زمان ، يعني تقريباً بين خمس كيلومتر وعشغا كيلو متر ، المشي رياضة ومفيد للصحة وحتى الأطباء يوصون بالمشي يومياً ، خاصة إذا الشخص عندو أمراض مزمني مثل السكري ، فالمشي يفيدو وينزل السكري عندو ويخلينو طبيعي مثل اي انسان عادي.